عدد نوافذ نطيق نقول اربعه خمسه سته عشغ نوافذ الى ثناعش نافذه يعني هشكل عدد لان عدنا جوه واحد اثنين تلاثة اربعه خمسه ستة سبعه أي يعني ارباطعش خمسطعش نافذه هشكل شي العدد يكون يعني ميني مام ماكسي مام